<hesitation> Batchee mbé bannet bá kimé ne bacha mbé bon-chi eji né batchee mbé boné eji oki-me, mbé ké ba chuope méka di ̂kpen. Bonchi eji osuet mé be-am be chat, ki-bonge ofú me nda-chu tá chuom oneń e bije e ofu me nda-chi njuab eju bi-chat ofú me ncha-chi njuab bato o emé nbuom ke be-em bin be- cha. Ó sowo ochi ojuabe mé. O-chi me set ofu me nda-chi nyde a chi eji nfe ke banyi bannet, nda ku tun anseé mé nbuom ki-rang mbuom o kú che Ekubashi o sowo ochi ojuare me, nda chi nyip achi eji nda fe ke chuo nki ke-nwa, ki abuo eji a'fii a me ri chuop nki onnet ochi chum, Aki orê, mé tcha nkam nfrang onen amu mbe chuom ki achi nki are nki kinyn be ke dydiem ka-nung, tung me kiranv atce ne aja kan-ki, o-sed mé ofui me da fa choupe onet-o, kajii-kangwo ofu me fe dichi ke nwet, é onen|nwet ke ti chuom, e-wan oche-nwet ba-chi ba ke-a ofe Batche ámbe mbe oki me mbuom ke be, ntche, nwet tete mman, me n-ta chuom onen-e, eri onyi onet nti achi anyi e-juab batoŕ e-juab eju. O|sed me to ofu na ebong ke nkuba chi, me da-chi nky dem ne busanh bu ji nda chi, me sad mgbabe mu osowo, de chuom ki nku ba chie o kiame batsa me nkam oki ngan onet ke o'she mu ochin mein á nset'a óchi o- kil me batcé, okii me batch a bé me ba ka'ma, me da chi fe ké dytiem nfu choum ki'neh ki mu be chi nman chi-ka-kî, áfe kakyi ke dytiem afu chuom ki-nen Adim Ada koó batche, nang ba-ki oo batche abe chii a man eko batche a be-me buom ené, cha sed oné ama o'kiio batche. Nkere obonge nja ba koboó nku ba reé kébere eringe nda kam okin kan onet ké o|shee ufu nku bá re kebré okime batche ofu wanji wa asang eku wa-sung, ba koboo ambe tó ba da jee, n-yip a da ré esi wa' to-o wa-sung batse abé ba choup me kanong ńda re esi n'be kiisé.